أول شي، حاول تطور مهاراتك وتتعلم ايش اشياء جديدة، مثل الدورات التدريبية والشهادات المعترف فيها. بعدين تأكد من سيرتك الذاتية تكون محدثة، وبدأت تبني شبكة علاقات مهنية. يمكن يكون عندك فرص جديدة.